<hesitation> siisia a mennyɛ edwuma <hesitation> meyɛ <noise> obi a mokɔ skuul ntsi munntum nkyerɛ dɛ meyɛ dɛm edwuma yi na <noise> m'enyi gye ho anaa m'enyi nngye ho. Adzekyerɛ nye edwuma a nkyɛ m'enyi bɛgye ho dɛ mɛyɛ. Ɔno de me nsa ka a Nyankopɔn yɛ m'adom me nsa ka a m'enyi bɛgye ho papaapa <noise> nna a skuul na mokɔ no koraa no m'enyi gye ho, m'enyi sɔ papaapa dɛ metum akɔ skuul. Nnyɛ obia a na onya ne dɛm <noise> ntsi sɛ daakye minya edwuma so a <noise> megye dzi dɛ ɔbɛyɛ edwuma a m'enyi bɛgye ho tse dɛ adzekyerɛ na mayɛ mayɛ ne yie.